Mi buran yidugo mi nyama nyamdu mari kantu ha nder. ngam nyamdu mari kantu kam beldum masin. maube be bikkoi pat yidi nyamdu mari kantu ha nder mai. kantu bo do bedda njamu bandu be mabbutuggo ngaandi goddo.